בְּסַרַחָה הָדָּא סוּאַל סְעִיב בְּזַבַּא כּנְצַנּ בְּלִי הַמַּחְכּוּמָה חַסְכָּה תַּלְקָא תַּווַאזוּן בֵּין הַנּוּמוּ אִקְתִסַאדִי וְהִפְחַאז עַל הַבִּיְאָה, הַנּוּמוּ מְהִם לְתַחְסִין מִסְתַּוַי הַעַיְשׁ לַנָּאס וּלָקִין אִלָּא קָאן עַל חִסַאב הַבִּיְאָה תְּקוּן עָנְדוֹ עֻוַאקְב חֻ'יְּמָה פִי הַמֻּסְתַקְבַּל, חַסְכְּנָא נְפַכְּּרוּ פִי הַתַּנְמִיָּה הַמֻּסְתְדַמָּה, לִי כִּתְרַדִּי חַאגָ'ה לִיוּם בְּלָא מַנְחְרְבּוּ חַקּ הַאֻג'ַּאל הַקָּאדִמִין.